Mastamenti criju ca fussi megghiu aviri chiù picciuli picchì mi pari ca n'haiu picca. Mi pari ca haiu abbastanza tempu pero ca nun produci assai picciuli. Si avissi sulu chiù tempu senza picciuli, avissi a travagghiari chiù assai, e allura chi sarìa lu finali? Forse la domanda è fatta malamenti? Forse bisogna truvari un equilibriu. Haviri li picciuli e haviri lu tempu pi putiri arricriarisi cu li dui.